ड्रम के सीर पर परहार करेंचे उकर अकार बदल जाचे। जेकर चलते उमेशे आवाज आवचे संपीडि थवा के नीचे। सीर पर दबाव डालेचे आउर उकर अकार बदल जाचे। ये बदला ड्रम सेल तक पहुँचत छे आउर वापिस परावर्तित। होखत छे ये परकरिया दोहरावल जाचे जेकरा से कमपन। पैदा हुआचे कमपन करे वाला ड्रम्ड हेड ड्रम के अंदर। आउर आसपास के वायो अनू के तेज से संपीडित होकर। विघटित होखत छे इस से धोनी तरंग पैजा होगचे।